Gnaziu, si ti vo' addurmìsciri senza aviri problemi a pigghiari sonnu, la prima cosa c'ha' a fari è rilassàriti prima di curcàriti. E poi di sira nun t'ha' a mèttiri davanti lu compiùteri pirchì la luci di lu schermu nun t'aiuta. Ascuta qualchi bedda canzuna o lèggiti qualchi pàgina di libru. Accussì vidi ca t'addurmisci fàcili.